الموظوع مرة ممتع، ممكن أقول أرقام عشوائية، <hesitation> صفر، احداعشر، خمسة وخمسين، سبعة، ستتين، ثلاثة، <hesitation> ممكن أقول رقم ثاني <hesitation> صفر خمسةعشر، اثنينتين، تسعة سبعة، واحد.